Африқои Ҷанубӣ давраи тӯлонии нажодпарастӣ ва ҷудоии иҷтимоиро аз сар гузаронид. Мардуми зиёд, аз ҷумла Нелсон Мандела, барои озодӣ мубориза бурданд. Баъдан низом иваз шуд ва кишвар ба сӯи баробарӣ ҳаракат кард. Имрӯз Африқои Ҷанубӣ барои сулҳ ва ваҳдат намунаи ҷаҳонӣ мебошад.